Bëy lay doon, du mos a nekk bëy, du mos a nekk xar <noise> jëfinam rek lay def. Xar wi xar rek lay doon du mun a jëf jëfinu xa- bët du mën a jëfin jëfinu nag. Nag du mun a jëf jëfinu bëy, nag du mun a jëf jëfinu xar. Nag doomam bu jooyee fële dinga xam ne suma doom mooy jooy, doom bi yaay bi bu yuuxoo fële dinga xam ne suma yaay mooy yuuxu, loolu moom xam naa ko parce que sàmm laa si nag laa juddoo ci laa yaroo. Bëy tamit doomam bu yuuxoo fële dana xam ne doomam la, doom bi tamit yaay bi bu yuuxoo fële dana xam ne yaayaym mooy yuuxu walla xar bi, loolu moom xam nañu ko <noise> suñu xam-xam boo xam ne boobu aussi nag la, waaw te nag ak bëy bokkuñ, presque nag moo gën a rëy bëy <noise> te nag moo gën a rëy xar, kon du ñu mun a yem <noise> déedéet tolloowuñ loolu difference la <noise> waaw. <noise>